ஒரு விற்பனை இயந்திரம் அடிப்படையில் ஒரு. தானியங்கி கடை தயாரிப்புகள் ஒரு இயந்திரத்தில். ஏற்றப்பட்டு பொதுவாக வாங்குவதற்குக். கிடைக்கும் விற்பனை பொருட்கள் பொதுவாக உள்ளன. புதிதாக தயாரிக்கப்பட்ட பானங்கள் பாட்டில்கள் கேன்கள். தின்பண்டங்கள் மற்றும் புதிய உணவு.